tap blasir við

forsætisráðherra Breta í breska þinginu á morgun þegar greidd verða atkvæði um Brexit samninginn hún varar við því að ekkert verði af Brexit verði samningnum hafnað það er varhugavert hversu langur vinnudagur ungmenna er segir prófessor ný rannsókn sýnir að unglingar hafa aldrei verið jafn daprir og nú álag í skóla og samanburður á samfélagsmiðlum er ástæðan að þeirra mati slökkvistarf hefur staðið yfir í allan dag í

höfuðborgarsvæðisins í Álfsnesi mikinn og eitraðan reyk hefur lagt frá svæðinu en vegna hagstæðrar vindáttar lagðist hann ekki yfir byggð sjálfsafgreiðslukassar eru byrjaðir að leysa þá hefðbundnu af hólmi í verslunum margir taka vel en formaður Neytendasamtakanna segir hana líka vekja upp spurningar

átján marka sigur á Barein á heimsmeistaramóti karla í handbolta í München í dag íslenska liðið varð að vinna til að eiga möguleika á sæti í milliriðlum

forsætisráðherra Breta varar við því að ekkert verði af Brexit verði samningur hennar ekki samþykktur í þinginu á morgun traust á stjórnmálunum hrynji fari þingmenn gegn vilja fólksins heimsótti verkamenn í

í morgun en þar er meirihluti íbúa fylgjandi því að Bretar fari úr Evrópusambandinu þar nýtur

stuðnings en ólíklegt er að hún og Brexit samningur hennar geri það í breska þinginu annað kvöld þegar atkvæði verða greidd um samninginn

leiðtogar Evrópusambandsins opnuðu á þann möguleika í morgun að

Breta yrði frestað fram á sumar en Bretar ganga að óbreyttu úr sambandinu tuttugasta og níunda mars vill alls ekki frestun og herjar nú á þingmenn í von

um stuðning á morgun búist er við að um eitt hundrað samherjar hennar í þinginu greiði atkvæði gegn henni og

þar með samninginn en neitar að gefast upp

bogi hvað gerist ef þingið fellir Brexit samninginn á morgun það hefur verið kallað eftir hefur boðað vantrauststillögu

ólíklegt er að honum verði kápan úr því klæðinu að

vísað þessu til þjóðarinnar ef þingið kemst ekki að niðurstöðu

það er mögulegt að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu er andvígur því að Bretar fari

eins og ætlað er ég þori ekki að spá

er ástæða þess að íslenskir unglingar eru daprari en áður og daprari en unglingar annars staðar á Norðurlöndunum þetta segja nemendur í Menntaskólanum við Sund rannsakandi segir vinnudag unglinga háskalega langan íslenskir unglingar hafa aldrei verið jafn daprir og nú samkvæmt nýrri rannsókn depurð í þeirra hópi er algengari en hjá unglingum annars staðar á Norðurlöndunum ef Svíþjóð er undanskilin fréttastofa kíkti inn í

við Sund í Reykjavík fæstum unglingum kom á óvart að depurð væri algeng

bara út af

af samfélagsmiðlum hérna á Íslandi og kannski það eru allir

meira að hugsa um að fá like en að vera ánægðari og

veðrið og allt spilar mikið inn í þetta

ekkert að fara út í þessu veðri að leika sér með krökkunum er þetta eitthvað sem þú verður vör við meðal þinna jafnaldra að það séu margir daprir já

pressa þetta er lítið land sko þú veist hann mun vita hvað ég er að gera á eftir

fréttist allt á milli pressa að vera flottur á Instragram á ströndinni massaður og sætur ég hef alveg frétt af því að fólk vill ekki fara út úr húsi út af kvíða síðan taka við tómstundir þau eru í keppnisíþróttum þau eru að keppast í sínum tómstundum oft síðan tekur við heimanám líka

þannig að þessir krakkar eru oft með mjög langan vinnudag hnífi á í borginni í gærkvöld hann lést af sárum sínum á sjúkrahúsi í dag Pawel Adamovicz hefur verið borgarstjóri í Gdansk síðan um aldamót og naut mikillar hylli hann tók þátt í einni stærstu fjáröflun í Póllandi í gær stórum tónleikum til styrktar

skömmu eftir ræðuna hljóp maður upp á svið og lagði margsinnis til með hnífi og hrópaði að síðasta ríkisstjórn hefði svikið

borgarstjórinn var fluttur í skyndi á sjúkrahús og missti um tuttugu lítra af blóði á meðan læknar reyndu að bjarga lífi hans langar raðir mynduðust í morgun við blóðgjafir til stuðnings borgarstjóranum en tilkynnt var um miðjan dag að hann væri látinn

í Borgaraflokknum stærsta stjórnarandstöðuflokki Póllands sá hefur haldið uppi einna mestri gagnrýni á lög og rétt sem hefur gert margvíslegar breytingar á dómstólalögum í landinu og ríkisstjórnin ítrekað sökuð um að ógna réttarríkinu

konur sagt frá kynferðislegri áreitni Jóns Baldvins Hannibalssonar fyrrverandi ráðherra og sendiherra á lokaðri Facebook síðu Jón Baldvin tjáir sig ekki um málið enn eru að bætast við frásagnir eftir að Stundin birti umfjöllun um málið á föstudag fjórar konur sögðu í viðtali við Stundina fyrir helgi að Jón Baldvin hefði áreitt þær kynferðislega tvær þeirra voru nemendur hans í Hagaskóla en hinar tvær tengjast honum fjölskyldu eða vinaböndum síðan hafa tvær aðrar konur úr fjölskyldunni stigið fram elstu frásagnirnar eru frá sjöunda áratugnum og sú nýjasta frá því í fyrra rætt var við tvær kvennanna í Morgunútvarpinu

í morgun fleiri konur hafa greint frá sinni upplifun í lokuðum hópi á Facebook ein segir að Jón Baldvin hafi átt við hana kynferðislegt samneyti þegar hún var átján ára nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði þegar hann var skólameistari þar þetta hafi meðal annars gerst á skrifstofu skólameistara þetta er ekki í fyrsta sinn sem greint er frá meintri kynferðislegri áreitni Jóns Baldvins árið tvö þúsund og tólf steig Guðrún Harðardóttir systurdóttir Bryndísar

Schram konu Jóns Baldvins fram og sagði frá því að Jón Baldvin hefði áreitt hana kynferðislega þegar hún var unglingur en brotin töldust ýmist fyrnd eða ekki varða við lög í Venesúela þar sem Guðrún var stödd þegar Jón sendi henni bréfin fréttastofa hafði samband við Jón Baldvin í dag hann vildi ekki tjá sig að svo stöddu en segist ætla að svara síðar Atli Rafn Sigurðarson leikari hefur stefnt Kristínu Eysteinsdóttur leikhússtjóra Borgarleikhússins og Leikfélagi Reykjavíkur vegna uppsagnar úr leikhúsinu var sagt upp í lok árs tvö þúsund og sautján í tengslum við metoo umræðu hann fer fram á tíu milljónir króna í skaðabætur og þrjár milljónir í miskabætur vísir punktur is greindi fyrst frá málinu í yfirlýsingu frá Borgarleikhúsinu segir að réttur Atla Rafns til að taka svona á málinu sé virtur en lögmaður Leikfélags Reykjavíkur muni rökstyðja uppsögn hans sem enn sé talin réttmæt fyrir dómi málið verður þingfest í Héraðsdómi

Reykjavíkur á morgun ekki náðist í Atla Rafn

í dag kröfum upp á tíu milljarða króna var lýst í í þrotabú Primera

á Íslandi sem var úrskurðað gjaldþrota í byrjun október þetta staðfestir Eiríkur Elís Þorláksson skiptastjóri þrotabúsins ekki hefur verið tekin ákvörðun um riftunarmál en það er til skoðunar Eiríkur segir að kröfuhafarnir séu einhverjir tugir Arion banki þeirra á meðal en Eiríkur

gat ekki gefið upp hversu há krafa bankans væri fram kom í yfirlýsingu frá Arion banka eftir að Primera

var tekið til gjaldþrotaskipta að afkoma bankans yrði einum komma þremur til einum komma átta milljörðum króna verri

reyk hefur lagt frá í Álfsnesi við Kollafjörð í allan dag en eldur logaði þar í gúmmíkurli reykinn

lagði á haf út og því þurfti ekki að grípa til sérstakra ráðstafana vegna hans útkallið barst á sjötta tímanum í morgun og það virðist sem það logi í

og svartan og vondan reykinn leggur héðan frá eldinum reyndar varð elds vart þarna á laugardag talið var að búið væri að ráða niðurlögum hans en hann gaus síðan

það er erfitt að eiga við eld sem þennan það er í raun ekkert annað að gera en að setja jarðveg yfir þetta við höfum reynt að að sprauta á þetta vatni en það hefur

það er ekkert vatn að hafa hérna á staðnum og jarðvegur yfir þetta er það eina sem gengur í augnablikinu kæfa þetta já kæfa þetta bara

sem þarna er urðað er meðal annars notað sem dren til að hleypa vatni frá sem staflað er upp reykurinn frá

gúmmíinu er sótsvartur og eitraður það var lán í óláni að í dag var stíf austanátt og því lagði reykinn ekki yfir byggð við vorum í sambandi við Veðurstofuna áðan með að fá vindátt á þessu og þetta virðist beint á haf út sem er náttúrulega mjög gott en ef það verður einhver breyting þá gerum við aðrar ráðstafanir breyttri vindátt var spáð síðdegis og stefnt að því að ljúka slökkvistarfi áður en það gerðist ásamt slökkviliði unnu starfsmenn Sorpu og verktakar að því að moka jarðvegi yfir eldinn og var

að vinna í reykjarmekkinum og núna þegar klukkan er langt gengin í fimm sést að það er búið að slökkva eldana hérna á stóru svæði en enn þá loga töluverðir eldar og greinilegt að það er erfitt að ráða við þetta um fimmleytið lauk slökkviliðið sínu starfi þótt enn logaði og sáu starfsmenn Sorpu um að halda áfram að moka yfir eldinn en mikill reykur gaus upp þegar rótað var í eldinum stórvirkir vörubílar voru meðal annars notaðir til að sturta

jarðvegi yfir eldinn samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu er talin líklegasta orsökin vinstri flokkurinn í Svíþjóð styður ekki minnihlutastjórn jafnaðarmanna undir forystu Stefans

það gengur hægt að mynda nýja ríkisstjórn en eftir rúmlega fjögurra mánaða stjórnarkreppu stendur

hann stefndi að því að leiða saman sósíaldemókrata græningja Frjálslynda flokkinn og Miðflokkinn frjálslyndir féllust á að styðja í gær en krafa þeirra um að Miðflokkurinn yrði nær áhrifalaus dugði til þess að hann sér ekki fram á samstarf atkvæðagreiðslu sem átti að fara fram í sænska þinginu í dag um þann sem leiða eigi stjórnarmyndun var frestað fram á föstudag utanríkisráðherrar Finnlands og Íslands telja að sjálfbærni og verndun náttúru og samfélags verði helstu verkefni Íslands í formennsku

þess í Norðurskautsráðinu þá kalli síaukin skipaumferð um heimskautasvæðin á aukna gæslu á úthöfunum og björgunarmál verði þar sífellt meira áríðandi ráðherrarnir sóttu í dag opinn fund um málefni norðurslóða í Háskólanum á Akureyri Finnland er að ljúka tveggja ára formennsku í Norðurskautsráðinu og Ísland að taka við utanríkisráðherra Finnlands telur að nýting auðlinda á norðurslóðum með sjálfbærum hætti sé stærsta verkefnið í þessu samstarfi ásamt baráttunni við losun gróðurhúsalofttegunda og

formennsku hafi Finnar átt náið samstarf við Íslendinga en einnig við Rússa sem taka við formennsku vorið tvö þúsund tuttugu og eitt og það er mikilvægt að við séum að vinna í samfellu þannig að þetta snýst ekki um það að þegar nýtt land tekur við að þá byrji menn algerlega á núlli við erum að byggja á þeirri vinnu sem að Finnar og aðrir hafa lagt upp með og Ísland hafi margt fram

að færa í sinni forystu þar verði í allri vinnu vísað til sjálfbærni bæði í umhverfis efnahags og félagsmálum sérstök áhersla verði á málefni hafsins og mengun

þar einkum plastmengun og í loftslagsmálum verði þekking Íslands við nýtingu á orkuauðlindum dýrmæt heldur en þau lönd sem við berum okkur saman við og það er verið að kalla eftir þeirri þekkingu sömuleiðis lítum við á þætti eins og björgunarmál sem verða fyrirferðameiri núna á næstunni þegar við sjáum aukna umferð um heimskautasvæðið verslanir eru farnar að bjóða neytendum að kaupa í matinn

segir að kauphegðun sé að breytast en ávallt þurfi að skoða allar hliðar málsins hvað á að vera í matinn í kvöld er spurning sem margir þekkja og sumum finnst jafnvel þreytandi að svara með tækniframförum verður hins vegar sífellt auðveldara að versla í matinn bæði er hægt að fara á og svo versla bara á netinu formaður Neytendasamtakanna segir

afar hentugur og góður kostur fyrir neytendur en að sama skapi þá er náttúrulega verið að velta ákveðinni ábyrgð þá er spurning um hver ber ábyrgðina verða mistök Breki segir erfitt að svara þessari spurningu en samtökin séu byrjuð að skoða eitt slíkt mál þar var viðkomandi stöðvaður og hann

og ekki hleypt aftur inn í inn í verslunina hvað finnst þér um mér finnst allt í lagi að nota þá ég held að maður þurfi að læra á þetta til þess að geta nýtt

ef þetta verður alltaf svona ég eiginlega bara nota

alltaf nema ég sé í miklum

þegar maður kemst upp á lagið með þetta alveg frábært mikið fljótari í gegn og þetta er einfalt sparar manni tíma sérðu einhverja galla við þetta fá hjálp ég hef nú lent í

og fara í vandræðum með það þegar ég var að að til dæmis að taka ávexti og svona sem þarf að leita ég var ekki búin að læra það en ég

Breki telur það ætti að vera eðlileg krafa að neytendur fái matinn ódýrari á

fyrir á bensínstöðvum nýlega hafa einnig netverslanir líkt og aha punktur is og

punktur is farið að bjóða upp á að versla í matinn á netinu og fá vöruna senda heim ég held að þetta sé þróunin við sjáum það víðar annars staðar

gengu skil yfir landið í dag og landið í dag og

burstaði Barein með átján marka mun í mikilvægum leik á h m karla í handbolta í

Alfreð Finnbogason landsliðsmaður í

mann leiksins Björgvin Pál Gústavsson sem var með tæplega fimmtíu prósenta markvörslu og skotinn gæti hafa spilað sinn síðasta á ferlinum hann féll úr leik í fyrstu umferð opna ástralska í dag tap blasir

forsætisráðherra Breta í breska þinginu á morgun þegar greidd verða atkvæði um Brexit samninginn hún varar við því að ekkert verði af Brexit verði samningnum hafnað það er varhugavert hversu langur vinnudagur ungmenna er segir prófessor ný rannsókn sýnir að unglingar hafa aldrei verið jafn daprir og nú álag í skóla og samanburður á samfélagsmiðlum er ástæðan að þeirra mati slökkvistarf hefur staðið yfir í allan dag í

höfuðborgarsvæðisins í Álfsnesi mikinn og eitraðan reyk hefur lagt frá svæðinu en vegna hagstæðrar vindáttar lagðist hann ekki yfir byggð eru byrjaðir að leysa þá hefðbundnu af hólmi í verslunum margir taka

vel en formaður Neytendasamtakanna segir hana líka vekja upp spurningar ísland vann átján marka sigur á Barein á heimsmeistaramóti karla í handbolta í München í dag íslenska liðið varð að vinna til að eiga möguleika á sæti í milliriðlum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

í bili sjáumst klukkan tíu veriði sæl